Alura andé a ün concerto sai nen, mi sun mai andait e sai nen cuma ch'a sia. Ün incontro spurtìu, sun stait diverse volte a lë stadio, a m'pias però <hesitation> limitatament, a m'pias nen a m'pias nen ël cazin, s'al e 'na coza trancuila si, se no se no a m'pias nen